Tu zo'e zo'e baŋeri sɔ'ɔsi yɛsera la ba tubekara la puan. Ba me kelum tara ba tuba la ita yɛla zo'e zo'e mɛ gaŋɛ ba wuna ba dinduma nyuuŋo bii ba wuna ba zɔduma n kin na. Sɔ'ɔŋa me, zɛsɛka woo n kãregɛ bii n yalegɛ n basɛ ti ba tãna gu'ura tuulega gee ti ma'ahum bii bugabuga tãna paara ba.